الحوض المسدود طال عمرك أول حاجه جمع الأدوات ،المظخة ،ولا سلك التسليك، ولاشوف أنت ايش-ايش هتستخدم .أول حاجه هملي الحوض بالماء لحد ما يكون الماء يعني غامر الحوض ،بعدين استخدم المظخه بحركة سريعة عشان تخصل علي ظغط قوي عشان يفك الانسداد ، أما إذا كان المرحاض أستخدم نفس ال-المضخه أو السلك بس دخله بحظر ما نفع ولا <hesitation> يعني ما دخل معك ولا حاجة تجدر تستعين وقتها بفني متخصص سباك يساعدك في المشكلة عشان ما تخربش حاجه.